اشرح كيفية تحضير الأرز وطهيه أول شي، تغسل الأرز زين بالماء لين يصير مويه صافي، وتخلّيه ينقع حوالي ربع ساعة بعدين، تحط قدر على النار، تصب فيه شوي زيت، وتضيف ملح وبهارات إذا ودّك، وتقلّب الأرز شوي آخر شي، تضيف مويه ساخنة بمقدار يغطي الأرز، وتغطّي القدر وتخليه على نار هادية لين يستوي